Ña ñadiku xanguano kada koto ñadido kutuno, nayido kingui kuno, kingui ñakutunguano ña'a, ngueno xaninini chó xakutunguano kuña kutuno no xakutunguano ña ujun.